Semana' nyitzäkpa domingu jama, jenä manhpa lunes jama, tejenä manhpa martes jama miercoles jama jueves jama y viernes jama sabadu anhkä jenä' vuelve petitzäki' igual hast.